أقول لصديقتي إنو مهم تتحمس للرياضة ممكن تحدد هدف صغير متل إنها تمشي كل يوم ربع ساعة مع الوقت بتشوف الفرق بيشجعها على الاستمرار بعد لازم تحاول تختار تمارين تحبها مثل السباحة أو كرة القدم وإن الأفضل إنها تلاقي صديقة أو قريبة تتريض معاها لأنو الرفقة تخلي التمرين أسهل وأكثر متعة.